سیمنٹ مکسچر، جس نوں کئی وار کنکریٹ مکسچر وی کہا جاندا اے۔ ایہہ اک مشین اے جو سیمنٹ، ریت، بجری اتے پانی نوں اکٹھے ملا کے کنکریٹ تیار کر دیندی اے۔ اس دا مکھ کم ایہہ اے کہ ساری سمگری چنگی طرح اکٹھے مل جان، جیہڑے نال مضبوطی اتے ٹکاو کنکریٹ بن سکدا اے۔ سادے لفظاں وچ کہیے تاں سیمنٹ مکسچر عمارتاں، سڑکاں تے ہور چیزاں دے نرمان چ کم آؤندا اے۔ ایہہ مضبوط کنکریٹ بنانے وچ مدد کردا اے۔ پہلاں تاں سیمنٹ مکسچر نئیں ہوندا سی، تاں مزدور ہتھ نال ریت، سیمنٹ تے پانی نوں ملاون دے سن۔ ایہہ کم نہ صرف تکلیف بھر ہوندا سی بلکہ اس نوں کرن وچ بہت سماں لگ جاندا سی۔ پر جدوں سیمنٹ مکسچر آ جائے گی <hesitation> لوکاں دا کم بہت کٹ جا گا، تے لوکاں نوں ٹائم وی کٹ لگدا اے۔ کم کٹ سماں وچ ہو جاندا اے۔